סקעפאלדינג איז א צייטווייליגע סטרוקטור וואס מען נוצט צו בויען עס העלפט אנצוקומען צו הויכע פלעצער אן ענליכע באנוץ פון א לייטער, עס קען האלטן אויף זיך שווערע זאכן וואס מען דארף האבן אויף צו בויען און עס העלפט אויך האלטן פארזיכערט די ארבייטער.